انا جيدة <hesitation> في لعب كرة القدم، <hesitation> لانه من الطفولة وانا العبها، كنت استمتع باللعب والتدريب و <hesitation> اللعب مع الصديقات في الحارة، وكمان كانت تروح حلوة ولها ذكريات حلوة.